நியூசிலாந்து உணவு அதன் புதிய, பருவகாலப் பொருட்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, பிரிட்டிஷ் சமையல் மரபுகள் மற்றும் பழங்குடி மவோரி கலாச்சாரம் ஆகியவற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது, கடல் உணவுகள். ஆட்டுக்குட்டி மற்றும் உள்நாட்டில் வளர்க்கப்படும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவற்றில் வலுவான கவனம் செலுத்தப்படுகிறது, பெரும்பாலும் எளிய பாணியில் சமைக்கப்படுகிறது. பாரம்பரிய "ஹாங்கி நிலத்தடி அடுப்பில் சமைக்கப்படும் உணவு, மீன் மற்றும் சிப்ஸ், இறைச்சி துண்டுகள் மற்றும் சின்னமான உணவுகள் இனிப்பு, பாவ்லோவா.